<hesitation> eh! Sa vida bella chi esti. Chi du teisi su commenti da podi bì. Ma nosu se toccau, de picciocchedda pittias andai a traballai. In sa risaia, cantu, guacciousu appu fattu in Paui. A commu fui accodradu, u otta fui in Casteddu, u otta fui ai Aristaisi, innoi i Ollasta. E d'appu fatta aicci traballende a i dommusu de is attrussu, po podi guadingi cun cussu. E poi commenti mi seu ammattuccada si seu coiausu e seusu andausu a Roma, a coppia. Ca chi no fuau coiausu no si ollianta i merisi, toccada a essi sposausu. Esti po liai i attu in dua dommu cun pobiddu miu. Ah!